Arakua iyareta jetayaeko <noise> oyeporaka kuaretare amogue jei oime kianunga ipuere imiari jokuae hesitation>iruva mbia yaesa mbae vaereta ndie erei <noise> tantako yavai, jokua yandepuerevaera <hesitation> yandepuerevaera yaikua jokua mbae jei yandevevaeyave <hesitation> yandepueretako yandepueretako yamograba javoi ñañonotako <hesitation> kuae <hesitation> tecnologiape ipuerevaera jae omboipi imiari javoi opoko vaera jei mbaeko jei oiyandeve jukurai yandepuere <hesitation> yande <hesitation> yaikua mbaeko jeitei oi yandevevae jokuae iru tetagui ouvae